An viluu jan iho onré ndanduu uu viluu ján xhiti choto venró, yetuu ndono nevanru viluu njuan chichi nchindojon, kunenuña tuu natunka chichijan chiko nenuñatuu iña'a tuu onré nandetu ida'an yenduru xhetutu yeñunratuu, iñatuu onre nakundetu nakutu vee ndejujuna chichijan ho viluu n <hesitation> ndutu yetuu choto nanduninaxuu.